Na cara-carana mabbissa jari <hesitation> pammulanna malakiq sabung <hesitation> nappa igosokeng ri jaride nappa purana igosokeng ri jaride narapi mapaccing, <hesitation> nappai iboloni uwai igosoq i <hesitation> igosoq i sibawa uwai <hesitation> narapi lenynyeq maneng busana. Jadi ya makkuniro cara-carana <hesitation> mabbissa jari <hesitation> narapi mapaccing.